ما يعوق أنا عادي اجتماعية جدا يعني فإذا في شخص ابغى اتعرف عليه على طول اروح ليه واسأل عن إسمه واذا احب اعرف عنه أشياء معينة بتلاقيني أجرجره في الكلام لين ما يلاقي روحه في النهاية متكلم عن أمور شخصية عادة ما يقولها لأحد غريب أو لأحد أول مرة يلتقي بيه. أنا في هالسوالف واجد زينة بشهادة الجميه ماشاءالله.